Anzara asan'ny fanzaka amin'ny fifeheza ny fitondrategna manokana da <hesitation> manaka gne civilisation ny vahigny mba sy hiditra eto ah, <noise> na ohatry koa hoe mametry lalàgna izy zay, manasazy ize mihoapapagna da afaky magnome <noise> mba môdely koa zashy izy hoan'ny vahoaka tantagniny da afaka magnome valisoa hoan'ze magna fitondrategna mendrika avao koa mba hampirisiky e vahoaka.